أني أشتغل في مجال التعليم، أحب أكون مع الطلبة وأساعدهم في تعلم أشياء جديدة في بعض الأحيان يكون العمل متعب ومرهق لكن لما أشوف الطلاب يتطورون ويطورون مهاراتهم ومعارفهم ومداركهم أشعر بسعادة كبيرة، التعليم مو بس وظيفة هو رسالة و- وأني أحب كثير عملي ومبسوط زين بيه.